थाईलैंड नी संस्कृती थाईलैंड नी संस्कृती में अधिकारिक। भाषा चेह में रामायान छे प्रेसेरित रामा की एन परसेरित। है मामलां टॉम, यम, सोप चेह, थाइ, ग्रिन, कड़ी। मसाले दार, धरम, परम, परम, बोध, धरम जान। मुखे चेह मामला ए संक्रांत छे आने। <hesitation> लोई क्रांत छे कला कहें जए थाइ शास्त्रिन नरत्य चेह। छोटी <hesitation> छूट थाई सेली कहें जए हाथ। जड़ें परणाम करनें जान सम्बन देनान मुखे।